பண்டைய எகிப்தியர்கள் க்கும் மேற்பட்ட கடவுள்களையும் தெய்வங்களையும் வணங்கினர். எகிப்தின் கடைசி பாரோவான கிளியோபாட்ரா, கிசாவில் பிரமிடுகளைக் கட்டியதை விட நம் காலத்திற்கு நெருக்கமாக வாழ்ந்தார். பண்டைய எகிப்தியர்கள் சில நேரங்களில் ரொட்டி மாவை தங்கள் கால்களால் பிசைந்தனர். இந்த பழங்கால மக்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் செல்லப் பூனைகளை மியு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.எகிப்துக்குள், நைல் நதி முக்கிய வர்த்தகப் பாதையாகச் செயல்பட்டது. எகிப்திய வரலாற்றில் மிகவும் பிரபலமான வர்த்தக பயணம் ஃபாரோ ஹட்செப்சூட்டின் ஆட்சியின் போது நிகழ்ந்தது.